Tiong'iik chependiote kemoi komii tapurpuriki, mito reresie. Ko reresie kwame tapurpurik aya koin komii poinaik, chandakong'et tako sai kokirui pet komamii ko kemoi komang'u. Kwamchinotkei kwaket kuu tuga kwamat iin suswa kwamat nee akot pai chemengech ngot konyor pek, kwame pek ap chito kininy. Aya kokeny plekwe, plekwee konda ko koo peet chakamong, komaikere peet alakini kemoi, kwame peek chemengech. Aya korok kora, mitoo ng'emuyonde ayakoek kemoi komong'u kocheng'an marakweki, kocheng'at popeki kwam tukun chemakikere peet kwameikonyokwame kemoi. Koo ako akoin kesekyee komito akine kemoi kwendote kocheng'chinotikei chekula, kotenani kokatau chae ne chae akichekolopo saa kumi na mbili kokatau kopechigei tukupkapchee kocheng'ate pokeki, ako cheng'e akocheng'e iin logoek chepo ketin kochoe chami koo kounoe.